Karaha lay nataonay zay hoe alaigny môkany zegny légume io, ivoasagny tsara be de titehina somary maventiventy fa izy tsy atao mitovy de avarigna amy plateau araiky izy fô ninay taminjaigny nasiagny hena hely nifehezigny zay natao tantegnantenagny takeo de nasiagna rano hely de nasiagna ronono hely igny amzay nampidirina tagnaty lafaoro takao de masaka amzay izy ridritry tsara zay izy amle rô tia itiavan'tegna agnanjy igny de zay vô izy nohanigny.